Nindimy agnatin'ny herignandro zaho manondraka <hesitation> mandeha ma- manondraka folera, de <noise> alasinainy a, talata, alarobia a, lakamisy a ary zoma.